Jawi'in wi'in pet wi'in kasayn, wi'in po'ot wi'in mexayn a pë mich najk tëm wi'inbujambë oy jak tëm wi'inbujëb jawi'in iuk tësayn manytës jedun jem je'e ujtë ayxëwanë madyëbë dun myak ukambyë y myt tëkëwanë ujpë y amso'o tyësanë.